د وچ پوستکي ساتنې لپاره دا څو اسانه لارې دي: نرم صابون وکاروه، ځکه سخت صابون پوستکی لا ډېر وچوي. غسل یا د مخ مینځلو وروسته موئسچرایزر ووهه. له ډېرو ګرمې اوبو ځان وساته، تودې اوبه وکاروه. کافي اوبه وڅښه، ځکه بدن له دننه هم رطوبت ته اړتیا لري.